Rispunniri a sta dumanda nun è facili. Qualsiasi pirsuna nta stu munnu chi pigghia na dicisioni nun è mai, o quasi mai, nta lu binariu perfettu. Na dicisioni po jiri bona a napocu e po jiri tinta ad autri. Pigghiari na dicisioni chi putissi jiri bona pi tutti è praticamenti mpussibili.